<noise> Misy fandrahoagna ahanigny tsy haiky naifa tiako ny fomba <hesitation> fagnanaovagna azy, asa ohatra atako hoe magnano <hesitation> gateau, tiako izy fa tsy haiky.